بقول له حاول تخصص من وقتك ولو نص ساعة عشان تتعلم وتمارس هذه اللغة، وكمان حمل تطبيقات تسهل عليك إنك تتعلم هذه اللغة، وفي أفلام وقصص لو تتابعها إنه القصص والأفلام يتكلموا بهذي اللغة مما يساعدوك أنك تتكلم مثلهم، وكمان حاول تكون مع أصدقائك تتحدث باللغة اللي أنت تتعلمها عشان بتحاول تركز عليها وتحفظها.